Waaw xaj moom sawor na ndax dina aar dina hutt. Defe naa xaj moom ban gënu ko see sawor fii si guddi ndax dina la aar dina aar kër gi. Bërina luy duggu ci kër daal xaj moo la koy xamal. Yëngëtoom bi, boo jógee dina gis luy liy war a duggsi si kër gi. Xaj daal sawor na si. Waaw bukki itam moom ham na yëngatu. Boobu tamit ñaare fum tollu nga dégg yëngatu. Moom it sawar na si guddi ndax fu mu nekk lum sori sori dinga dégg yëngatoom. Bu yuuxoo rekk diŋ ko dégg. Diŋa xam ne foofu moom bukkee fa nekk. Ki ci des nag moom fu mu wéet dina yàq, fu mu wéet. Bukki, bu demee si hàll bi, gisu fa nit, in faut que bu fekkee gétt gaa nga fa dina dugg si gétt gi. Bu fekkee ñii bàyyi seen jur gi si hàll bi la. Bu deemee si hàll bi, bu ko songee rekk dina ko gaañ. Moom moom lekk moo ko gën a sonal.